Mi yecchan himbe woni nder pirawol mai ta be hultira min salan jam. be wallina hakkilo mabbe be wada du'aji ha bernde mabbe. ngam du'a vallan watan jaumiraawo yurmina amin sanadu du'a mai min salan jam be jam Wala torra ko masiboji je hebata amin. minbo mi habdan mi lorna hakkilo am masin mi lanya pirawol mai minbo ngam ta min do'a.